स्वीडन म करीबन दस हजार बछर पहिली लोगन आय रिहीन। स्वीडन के नाव युद्धप्रिय जनजाति के नाव म राखे गेहे। स्वीडन के लोगन अपन जमीन ल स्वेरिगे कहत हावयं, जेकर अर्थ हावय 'स्वीया के भूमि'। स्वीडन ह तक राजा चुने रिहिस। गुस्ताव वासा ह सोलहवां सदी म स्वतंत्र स्वीडन बर लड़े रिहीन। गुस्तावे वासा ह लूथरन चर्च के स्थापना करीन ।